اني اذا خيروني بين قلعة وبين جبل يمكن اختار قلعة القلعة شوية يعني محصنة انه اعرف محد يكدر يدخلي مو مثل عالجبل افعتقد راح اختار انه القلعة واني احب الاشياء الاثرية التاريخية القديمة بالعكس يعني عندي انجذاب الها فلهذا اختارها